Livi ta ye yu'u mee nka lo lu'wa ja'a nka á, te <hesitation> livi tūū nkasu, ye kue'e iyo kolo ni ideanchi, jnu nala'a xi tan solo ni nka nuu duve á, te imagina nchi lo tɨjnɨ nka yu'u á iyo, kolo ñatu ini nka nchi, ye ja'anchi jnu nala'a